<hesitation> Isa tsôta aminakà isa tsara midika, isa tsara izen̈y raha izen̈y aminakà. Midika avy eo koa izen̈y raha navy amy fijerinakà kôfa maren̈y isa tsôta izen̈y mande tsitelotelo, izen̈y hoe miaraka olo tsitelo telo.